بطبيعة كل انسان عندو الحق باش يختار البلاد لي يحب يعيش فيها، انا نحب نعيش في بلاد باردة ولا نحب نعيش في بلاد سخونة ولا نعيش في بلاد تحترم الحرية نتاعي تحترم شنوا نحب نقول. <hesitation> تحترم <hesitation> الأراء متاعي، <hesitation> لصغاري يلقاو فيها مستقبل انا نلقى فيها مستقبل ونلقى فيها خدمة ونلقى فيها إعتباري، كل واحد عندو الحق.